كنفضل نطيب فالدار كتعجبني الماكلة ديال الدار بزاف كتكون صحية كتعرف اشنو طيبتي كتغسل الخضر و الفواكه مزيان و كتحكم فالطبخ ديالك فالمقدار ديال كلا حاجة اللي غادي ديرها و هكا كتحافظ على الصحة ديالك اكتر